<hesitation> Ny fiara dia manana <hesitation> kodiarana efatra, fitaratra aloha sy aoriana, varavarana <hesitation> amin'ny sisiny andaniny sy ankilany, <hesitation> sy ilay vata be any iny an. Dia tsy adino ny motera. Ny motera moa no tena mampandeha ny fiara. <hesitation> Eo ihany koa ny fitahirizana lasantsy na solika, izay fampiasa amin'azy. Izay izany no tena mamaritra ny fiara.